أول شي نصيحتي اله أول شي يقوي قلبه يقوي قلبه من خلال كذا شي بالتدريب قدام المرايي يتمرن شلون يقول كلامو بعدين يجرب قدام ربعه و أهله ، ياخد نفس عميق و يهدي من نفسه و يقول شنو يبي يصير و واحده واحدا الأمور بتتحسن و يصير وضعو افضل.